Kalo au abae mok nai au umang a au nanong uman a so na au afadan ae au oke maaf te au ta sengaja abae o gelam ma nai o umam ia de o nau sone ita dua teu asa gatin nai toko te ta sone o hatoli umam al tao o de mai leo ho Ita dua teu asa gatin.